Sy karazany maromaro anh lafarinina, araky ny fahanfatarako ananzy alongany anh misy lafarinina anà vazaha agnamaboarana mofo dipaigna regny, anamboaragna pain choco; de misy anh lafarinina <hesitation> gasy, de misy anh koba katsaka, de misy anh koba agnanovana godrogodro.